لعبتي المفضلة هي كرة القدم. أستمتع فيها لأنها تعطي شعور بالحماس والنشاط. وكمان إقدر ألعب مع أصدقائي ونستمتع بالمنافسة. كرة القدم تحسن اللياقة البدنية وتعزز روح الفريق والتعاون. لحظات تسجيل الأهداف تكون مليانة فرح. هذا يخلي اللعبة أكثر متعة.